<hesitation> Misy zao raiky <hesitation> ataontsika hoe botana, laha vao azo amin'ny harato zany i tonga de miova loko hoe tsy hitanao. De misy koa gny atao hoe drakaky zay ataontsika hoe behia, crabe moa izy laha hoe am'fariparitry agn'anivon-tany aty, amin'ny alalan'igny koa zany i mivotsika agnaty fotaka i de amin'ny alalan'igny tsy ahitanao anazy. De saripepy koa zany, lafa mandeha reo miaraky reo am'fokon'ny fia araiky igny de manao position-nà rano <hesitation> manonja reo de tsy hay hoe fia igny na hoe ino fa rano fahafantaran'olo azy.